<hesitation> Elephant zao e, mamorogno <hesitation> vondrogno hoe reto fianankaviagna araiky de reto fianankaviagna raiky satria e efa efa fomban-jareo mihintsy le kaofa mandeha mandeha par troupy par troupy, de le tombontsoan-jareo amin'igny zao e <hesitation> zareo zao mahay miray hina be, de le tombontsoan-jare zao ôhatra hoe voaharo zegny leha madinidiniky na koa hoe efa antitry amizareo leha kaofa mandeha regny.